Pi còciri usu l’ogghiu d’aliva oppuru l’ogghiu di simenza di girasuli. L’ogghiu d’aliva lu usu cchiòssai pi ‘ngranciari la cipudda, quannu priparu lu sucu di pumadoru. Oppuru pi priparari la conza di la pasta cu l’agghia e l’ogghiu. Poi lu usu, giustamenti, pi cunzari la ‘nzalata. Certi voti usu l’ogghiu d’aliva puru pi frijiri. Però chiù spissu pi fari li cosi fritti, comu li patati, usu l’ogghiu di simenza di girasuli.